Inwin lnum nu igbulamagnen nu umeme nu me dor- miyan owey nu iyor nu ivur krese dor nu owey nu okpekimen na abo dor mi wane mi kweke oyi ekwo mu lnum nu igbulamagne nu kuru uswein oso duam rere, ukel tutu nu lnu da neni ewol yi imo da neni yor ederi oso, ederi oso dor eni nu mina nu eni eyi wol yina eni yor eyi deri te oso yor, uyan oso mu lnwin ekein ewey aswei wor dor uduknem ka abo, aswei ka abo, lvom dioria ka abo der me. oyor utum lnum esi nu lnwin imo na nu baw nu me abo nu mina ka. mi wane gbi nu lnu asu miva sisen dor oyor nu te yor, lnum nu mi go gbi nu lnu asu yor miya nu sisen yor mime krasen mamu teyo dor eni yor kre lnum nu igbulamagne nu lnwekue oso yor eni me kwe dor lnwin utom ekere usewu lwenya miva mi twenyi usowu owey vure owey vuro okunu tua nu eni me ova yena eni miva yen lamadu ma dor eni yor ekpuse oho nu mu yen aswei nu uderi oso, oso omo mu lnwin wor.